ان انا روحت قضيت جيشي في سينا، فدا حاجه مكنتش اتوقعها خالص وكانت حاجه كويسه يعني ان انا شوفت حاجات <noise> انا مكنتش اعرفها قبل كدا، شوفت اماكن مكانش يخطر علي بالي ان انا ارةحها، اتعاملت مع ناس مكانش يخطر علي بالي اتعامل معاهم، فدي كانت أطرف حاجه واكتر حاجه مكنتش اتوقعها وتحصلي ان انا اروح جنوب سينا دي وهي جنة.